Meni ya asa vere, mironya maha restaurant didi ya wad netati, asa vere, kamburna pad, mironya maha asa vere. Amma tumi yei kugal, sayego tumi sumi, miyalkal menya maha restaurant man.